Livi ta ye ju vijli lo livi iya nka naá kuu chikue, livi chikue kuexi, mispero, mandarina, ta ye naá kuu. <noise>